Laha izay zany ro mety agnaminy da miatsara velatsihy i, satria ny olombelo tsy tonga lafatsy ny olombelo samy mana ny handrany aby, ao ny maoto eritseritsy ny sasany ao avao koa misy maoto fo fe tsy izay ny raha tsis olo tonga lafatsy ambonitany eto;